أكيد نفظل البحر على خاطر البحر يعطينا إحساس هاكا بالراحة والاسترخاء والواحد يحس بروحو هاكا هدوء والأجواء المنعشة متاعو الواحد ينحي يتخلص من التوتر و أحسن أحسن بلاصة الواحد يرتح أعصابه فيها هي البحر بخلاف إنك تجم بتعوم وتعمل نشاطات ع عالرمل وكل شي.